Men shortik kiyishni afzal ko'raman, chunki u qulay va harakat erkinligini ta’minlaydi. Issiq havoda shortik kiyish salqin va o'zini erkin his qilish imkoniyatini beradi.